صدقني يا صاحبي, إنك تجم الفلوس حاجة مهيش صعيبة جملة, ومهيش مستحيلة زيد, أما تحب شوية إنضباط, جست إنت كنت تنجم تعمل شقاقا كل شهر حط فيها مونطون معين, ونصيحا أخرى انت نهارك بجي تشري حاجة, اسأل بينك وبين روحك, إذا الحاجا هي تستحق إنك تشريها وإلا لا, نشريهم ومش ضروريا.